Oke nao wamsin isi uan matatan nimparaiet era nai wamitani siot tena tam purapanamit. Isiot, isiot tena tan, wamu ision danai tan duangip pait duangi ision danaim tan bereau birui birabaret. Nao wamsin tan nangakera nisiwam matan ni muna banan tanai wamsin tan otoarit tan tara banamit otoarit wami tan baranami nami nam era tan, dukpi baremit. Dokpaiet tan, dok pamda maratam borin, borim, borim, borim borinanu tan, borin tandaii aveu matanoit burabet dop indan, dop in purapau. Wamsin i tai fri taim nangai kerai, evan ne takatakasi tan mara nuni amera omain oni sirapaum pusukusin burara uan nuka. Poumain tanda dekum evan ne osion koporio tamuten evan araun dikum tenan taburera raon fri taim nangakera. O wamsin tan muvi tan onim paum tanai fri taim nangakeran tan tuitui kunimerau, buraran abasap pau, katibau tana tan nimu raunda iroman dan botawarit na kosimare banoiri tan ne taiaga. Borora beteua, koami fri taim nangakerai arawa nasim purara raun taun, purara nanum monepaum evan ta sosis kobirio paum mone pam fri taim e nangakera andan dangan dam purapun nimeron. Oiran nesiban kosingare oiran ne oit a ia, a-ai miku nangakera moton purana ban nesiba nou.